Goddo yara ndiyam masin. ndiyam do voina bandu, do wata bandu goddo heba ndiyam je bandu mai huwata be mai, iyam mako heban ndiyam ha nder mai je huwata o torrata o nyawata.